Toh sohõ ɲwaari day kaŋ man ba ay kaŋ ci talka gande, waŋkaŋ ay di ay ga ba, a man ba day di sohõ haŋkaŋ ay ga ba ay ma day ka ɲwa wala ay ma day ka'kande fu, ɲga no kaci Kila da ni du ni shinkafa ize yaŋ wala mo ma du, haŋkaŋ hane a kaani ni se ma du ni buredi wala ni taaliya ize i ma ka'ka hina ni se. Ɲga no kaci talka ɲwaari wala ma du ni dooya ize yaŋ wala ma du ni roogo wala i ma te ni se ni kusu mey, ni ma du ka, ka ɲwa wala ɲga day no kaci talka ɲwaaro kaŋ a bay ɲga ga du. Wala ma du ni kawi, i ma te ni se ni haini, i ma duru ni se ka te ni kawi, i ma diibi ni se ni ma haŋ ɲga day no ir bay kaci talka ɲwaaro. Banda wadin, ay man bay haŋkaŋ no ni ga ba ka'koy talka di, talka wooday ham ba da a gande balle a ma koy ka ne ɲga ga day ka'ka ka ɲwa. Zama haka ni di mo a sinda baŋkaŋ, talka kaŋ ga koy ham do baa nooru kooney sohõ manci baikulu no ga koy ka ham day balle ir kaŋ ci talkay. Ir wooday haŋkaŋ ir go ga ceeci haawu-daabay irikoyo ma bor no haŋkaŋ ni haawu ga daabu, ma du haŋkaŋ ni daŋ ka'kande ni boray kaŋ ni gisi se i ma du haŋkaŋ i ga ɲwa. Ɲgay day no ir go faama nda yaadin amma ni bay bor si te haŋkaŋ ɲga ga ba bo, hari cindi ba ni ga diya, ni ga fayda zaakaŋ day ni nooro si to ka day, balle ni ma day doole mono ni ma moo daŋ wadin se kala ma ceeci, haŋkaŋ man ba da ni gande.